Este nuu kuniyo jaa nteta va’ayo te, kuchiyo xi naga te yuana te kuu kusuyo te kusu ña’ayo ínn tau navo’a este kuu nana ntii nu manayan kii, te suni kusíí iniyo ntukooyo te tuu tu kusíí iniyo, yua kuua ujun xii kua’ayo kasitiunyo te chaayo te kuuchiyo, yua te vasa junkavayo kusuyo chii, este kana kana ka’aniyo nuu kua’ayo kasatiunyo te tuu tu kuu kusuyo, nuu ni nchayo te este ni ni jichiyo te yua te junkavayo, yua te kixiyo konte konte kaa kuun, kaa u’u, ja ña’a yua te kusíí iniyo te ntukoyo.